Endo katare endo kadua endo katedu endo ka apat endo kadima endo ka anem endo ka pitu endo ka wadu endo ka siou endo ka pudu